जो चीर लाने रोहे। चे काई जुंड मा चाले, ती चे अगल रोहे। चे चीर लूँच काई आपनी गंद छुडे। ती चे तिंद्री गंद वार तेर पुछल पुछल चाले। तेर हम काई सुब एक साथ चाले। न चे जुंड मा चालने के कारण अते चे काई सुब भटके, न काई साथ करे। चे काई गंद करने होई। ती सुब भेलाथ करे, चे सुब।